ସାମାନ୍ଯୋ କୋଡ ବାଗ ଖୋଜ ଠୀକ କରିଵା ପାଇବ ପ୍ରଥମେ ହାଥୋ। ଧୋଈ ଧୋନତୁ ତାପରେ ହାଲୁକା ଜାପୋ ଜେଏ ରଖ୍ତୋ ବନ କରନତୁ। ଖତକୋ ପ୍ରଭାଵ ମାନ ଜଲରେ ଭଲା ହୋଈବେ ପହେଶକାର କରନତୁ। ତାପରେ ଏକ ସାମାନ୍ଯୋ ପତଲା ପରତା ଅଂଟିବାଯୋଟିକ ଵୈଂଟ ମୈଂଟ। ଲଗାନତୁ ପ୍ରଧମେ ହାଲୁକା ତୋ ଏକତା ବେଂଡେଜ ଜରା ଢଂକୀ ରଖନତୁ।